Ha sigir ham echki ham o'z egalarini taniydi va ko'pincha turli yo'llar bilan mehr ko'rsatishi mumkin. Masalan sigirlar ajoyib xotiraga ega va odamlarni taniy oladilar. Ular tanish yuzlar va ovozlarga boshqacha munosabatda bo'lishlari va vaqt o'tishi bilan tan olinishini ko'rsatishlari mumkin. Ba'zi sigirlar esa o'z egalarini yalaydilar va bu bog'lovchi hatti harakatlar bo'lishi mumkin. Sigirlar bazida o'z egalariga xotirjamlik bilan yaqinlashib ishonch va tanishlik ko'rsatib ularni kompaniyasini izlashi mumkin. Echkilarga keladigan bo'lsak echkilar ham yaxshi hotiraga ega va egalarini taniy oladilar. Ular qo'ng'iroq qilganda kelishlari yoki tanish odamlarni ko'rganlarida hayajonlanishlari mumkin.